Ma yë mu'uxë pues jue ëch dun nënëm në ko'o bi'i a'ax dun yëy ya'ax, në ko'o a'ax dun este nëwi'in jayëyjë o pë kaj tyam a'ax dun este nyamëxu'xi jadun a'ax da yëdun mëdyakë, jadun ëch dun në yaj ko'ojyë.